Amin'ny ankapobeny zany maro karahazan'ny trondro afaka atoa agnaty vata famp- amy frigidaire ôhatra hoe ato aminle ambony mampagasiaka azy na herinandro io tsy magnino, fô izy ko ato amin'ny le ambany de aroa andro fogna- roa andro ihany de efa tokony alana ako fa sô maratra e, satria manko- satria malaky maratra bé ny laoko ra ambela agnaty frigidaire nefa tsy ato amin'ny le mampivegnana ananzy ambony aka.